<noise> nako ngoji manege biasa nanga balu balusu jo kia woja lelega ona nako inomo tradisional manege <noise> yang nako oojomuku de <noise> ina ina buat nanga roese iputurungu seketika nako woojomuku bolo manege sala satu gauku gauku manege popare lo duru ena lo kai mali kai mali manege lo duru mamali manege la idadi souruwa ena souru popare de popaya popaya manege ena sinoto ma sowoko de ma <hesitation> dema soka ena manege manege souru karna manege ngoji tosiodaka manege karna ngoji tojalega aji balu balusu manege ona manege sampe skarang kajo puputurungosi karna ona manege manga ngojomo doku oka manege kamanege ka istila bila <hesitation> istila e nyawa jo temo o gauku sibi lo duru manege ma manga ma tambahan ika manege kan opopare de kia uwa de <hesitation> bole koma nege dika manuka.